<noise> Ny <hesitation> fomba ifandraisan'ny <hesitation> samby lako: lako matetiky mifandray amin'ny fitadiavagna ahanigny, ary matetiky koa mifandray amin'ny fitapisagna zay laoha matetiky hitako.